Për me shku n’hiking e kisha mush çantën me ushqim sa ma t’lehtë. Ujë, ama munu me majt n’dorë që mos me mu lodh shpina. Kisha marrë tesha t’mjaftushme për me i ndrru. Nipar kpuca për nevoja. Kisha marrë <hesitation> sprej kundër mickojave ose kundër insekteve. Kisha marr hapa për çdo rast për naj dhimt t’kres, dhimt t’trupit, edhe telefon për me fol me dikon patjetër.